Kua kua, yande puere yande yakuakua yande yandearakuape, yande puerevi yakuakua mbae ñanoi vaera jare yande puerevi yakuakua ivate jokua yande rete okua kuavi jaeko oipota jei kua ikavi yaiko vaera kuae ñe kuakua